Ama chung tsang khazo. Ndeu tse kadua min tsang te ngeem. Oh, e nge nita. Men zot tse. Nge lekazur lam te a ana. <hesitation> A tiam te nge tiam te lau. Eh, a tiam te kop, mei. <hesitation> Aman menshil tsar tsara laom. Nimo, aman mak eem eem. <hesitation> A tiam lau med te lunden. Eh, ani ngot, mei. Nihi e. Kan landan lingota. Eh, nangitu. <hesitation> I lau fing farani he. I ne na tsang hea zirtu kava hanga. Te lunden. Eh, tu ma he chafam kimganom leinem. <hesitation> Kan tini tingin zirtu tu bohean. Kan nei zera laom. Nui eng tika nge lekazur hau le do na. Kla le ni som. I patu ma hea na niang. Lau telve tse tse. Eh, lau telve nge. Eh, nge ketum don. <hesitation> Kalau kuidon lein tesera ni. Aish. <hesitation>